Áh bá shia la muo tsá úh ñi aum zaíg záh có zaí caum nih aum có caum cóh gi nohn áh go úh ñi aum tsaí múo tsá ká laig pe áh la noh íh tsá sein la noh jóh naí múo koh áh úo ñi yiu gaí noh tó pe áh uh ñi aum muo tsá lá gei záh có bu jóh niu tsá cóh có caum fá tsá aum chiu jú muo fá tsá. Áh aum chíu do ni gaíh jo ni yá joh muo gá la choi áh aum do ré jóh fá tsáh fá tsá jo la choin ré jó oh gi noh nih tsá chai caum ni aum jó maig yói jo naí já uh chi oh jaí múh níh cóh múh óh múo yoih níh jéi aum tó ñi óh nih tó ajo nihh shiu cóh múo óh ajo jó main yoig óh jo ni chiu jo muo gá ni aum do re joh nihh múh gi óh múo gá nih múh do joh ni-ni laig nih múh do jó bá main kíe do joh úh tsaí aíg zaum óh nóh ni aig óh éh úh ñi aum do jóh óh gíe tsá jóh noh maig yoig oh gi bá máh cóh úh ñi aum ré áh joh úh ñi aum yiu jo áh úh ñi aum ré joh fá noh ká aig muo tsá zó tsá aum re cóh múh ré jóh ni chái caum ni aum do jo-jomuo gá laig oh ti shiu ku lain tó ti shiu úh maig. Jó la joh óh noh múo tsá gíe gó ko gi, gi taum úh ñi aum muo tsá taum có múh ré jo fá aum ni yáh fá áh aum ré do jóh fá múh ré ni yáh joh oh tain shiu có múo jo ajo joh nih jó lá óh múo tsá bá ain naú muo noh aig buo jó noh óh chai áh úh ñi aum do joh tsái máh shiu gie tsá báh muo nái zá oh úh ñi aum aí, aí búo joh ni yáh joh óh tsaí úh ñi aum jóh la óh muo tsá uh ñi aum jo gá taig naíh aig úh ñi aum jó para aih taí chiu aih úh ñi aum ko gi múo tsá aig tai chiu aíh úh ñi aum jóh múo tsá uh ñi aum chá noh áh níh muo chiu fá tsá niu múo chiu joh fá tsá aum joh nííh tsáh jó áh joh zaí uh ñi aum chá niih múo chiu. Muo tsá cóh múh yíu có aum fu jóh cóh gi áh múo ta taum zái úh ñi aum zá caú jóh níh tsá íh óho zaí zá cau óho ni tsá éh do óh múo tsá úh ñi aum jóh zaum tsá aig óh noh laig máh maúo tsá la joh, jóh cóh gi múo tsá koh aum cóh aum bá jaig, aum bá gaíh óh fá tsáh aum bá jaig óh múo tsá ko aum jóh muo gá laig ko aum níh tsá bu, bu jóh zaum tsá ni aí jóh oh la oh gíe tsá tsi chá cha muo chá lain fu áh kúo éh jo áh oh muo tsá jai la jo muo tsá uh ñi aum.